في يوم من الايام كانت في سفينة ماشية في عواصف كبيرة جدا كانت بعض ما العاصفة خلصت قرب الناس القرويين اصحاب القرية من السفينة لقوا انها فاضية وان السفينة دي ما حدش فيها بس مليانة خرايط ومليانة حاجات بتدل على ان هي جاية من زمن بعيد قوي.